كتاب الاب الغني والاب الفقير ، انصح بمطالعتو لهذا الكتاب لأن ينطي افكار كلش مفيدي عن أهمية الفلوس بالحياة ، وبناء الثروة ، مثلاً عن طريق فتح مشروع تجاري ، وينطي الفرق بين تفكير الغني والفقيغ من ناحية الفلوس وأهميتا